yauwa micu zini wun, gumsin bembe yaktan na gəen candu, ga jlami ga sagi alig gasu bai, bee yakta, əskuru yakta gənsin na a jlami ək, aəlami ni fee, <hesitation> sagi aliri, gisaja aliri na, kori ga sagi kasori, gusaga kasonerina kori ga sagi ga jlame ga sagi jluwutkiri ɗen əmdang duniya, aci jlawa ga ɗeng əmdan kəlapiya bii, dama aci jlawa ga ɗeng əmdan kəlapiya pum, to kori ya jlamika apdi arili ɗavayya bii, dama ɗavam, aliri janduɓi gaktuci dama, candada, guktaci pum, candada gaktuci pum kwaya, gawai a jlami kəmarin na gaspalti bem, atu kasunan yo ya maka na yakta gəmsin na, a haki kosunun yo ya maka na yakta gənsin na, a halci kosunnun ɗavayya, gumakə kasuman ɗavayyana, awu na ɗyaw, awu na ɗyawu kasuman, ɗavayya, bee na gə ɗya wu, go baga, ba kasumun ɗavayyam kwaya, ko guktun su yayee, doko, doko a kiti ɗarang, kata ɗaran na koro, awaniko feen gan kwatam amma feen no ya jlamin pajlan na a sagi ii kasonee gumsa, gu sagi kason ne gumsa na gumsu ye caman ata kwayan pajlon candu, əmdan, əmdan jlama feem co a gaku, ii gaman ka dole əmdana jlamina kato dole sai əmdane makak was, əmda, əamdmap ɗan, candu bii ungwa wuna atu no, na nuwan jlawuk wujirit kikci, wujuru ɗava dama, madu wau kaso no dava pum, to əmdan əbdu na aa nayge dole ai ka dole candu, candu gabdi agika candu əmda dabdi əmdan dabdugi, tuna a gika dole əmdanabdai to atu yan, nino.